A wae ɗi kyar bɨ mu ngu ku sar ni rap ya? Ret de mu vwang sar mu ngaa-ngaa, ret de mu vwang sar kus-kus <hesitation> tap ka ti ni kayal vwang sar ka mwase, dar dang ka vwang muw, kat ni kɨ yakal vwang sar mwase dang me so wa ji di kɨ vwang dɨ, mwense me orong ko me rap ni bum sar ka ni bɨ ka na kə vwang kɨ bakuni ti ba dɨ, ti bang rat dɨ, dang ka tong kuni sese rap ni kakani ni kɨ yakal sobiso de mwense me rap ni kaka de̱'a kɨ ba kɨ so rap ni di, tap mɨ tet ka mop ku mop dɨ bwap sar tu keke mop son muw mu vwang sar ka.